A perseveransa a l'à un ròllo primmäio into superâ i sappelli, insemme a-a fantaxia, a-a presensa de spirito, e atre cöse. De vòtte e cöse sciòrtan a-a primma, ma sedonca ghe veu perseveransa.